U ekiti tu luk lakgati pues na klakgati tina mo pus nak lakgati mole uktsa u kuapara akatun pero tu luk lakgati pus ama tu wanikan taco taco xla alpastor u tuk lakgati pulaklhuw taco wi wintaco xa biste wi taco xe xa carnitas wilapa no taco de barbacoa este wilapano ama tu lu lakgam na talakgati no tino xalaklankast taco xa cabeza de de res wanikan wakax xakgxakg na lgama noxa u mantsa lakgstu alvapor talicha mm bueno untu luk lakgati taco al pastor uno xa chino talhawa tsama taco al pastor tatamawa xchaukan xalaktina chau makto ta makaan no xkoya xpalhkakan talimakaan manteca tina no na tsata na na lhkawawan tsama man chau stina lha lhalu tlakg lhala katiw nunts chono chanitsa chawits xa liwan liwan paxn makanitsa xa kxsalsa tu wanikan adobo e na na wilikan una noche xa tawilikan tsama tsama liwan xla paxn Mano na tawilikgo una noche xli chali no nalaktsili na makaan nok sarten mano na wili ksarten nacha nacha malakgaspit liku no lha kati lhkuni na malakgaspit mano na chanikgo na makutu para tse na na nalak chuku pus nalakchuku si no pus na mamixi stina chini tse nali lakchuku mano na lakchuku lakstina na lhawa lakg lakcuadrados salaktina no nata lhawa xliwat liwan kan cho tamanupara krefri porque pus pustan lanka pustan xa wi lha stakan liwat lha xa stakan taco nuntsa xa talhawa chono na pina no wix na skin min taco wits noxa xsilandro lakchukunits xsilandro lakchukunits xcebolla lakchukunits tsama xi xukut cho naskin no wix mintako osu para wix na lhaway na nuntsa na lhaway e este naskin no min taco una orden nawan akgkitsis chau na mujunikan akgkitsis na mujunikan nak pulat cho xa pixtakgala pulat na mixkikan manuntsa na mixkikan na makutuparakan no liwan na mawaparakan nok palhk na laktsiliparakan no tina na machichikan Cho na lakamaknukan xa tina chau makto xa lakgastokgma chau na tamixkikan lakstina xa chau lakstakaka chau wampara no cho na litanikants clalhitsa xsilantro cho cebolla lakamanukani litanikani no xkgalhn no wi este limon na makapiniy no mi limon na wiliparanitsa na lhawaparanitsa nok salsa xa tutukgo salsa uxa xaxkayiwa salsa osu tu wanikan pin de pico de gallo natawiliparakan noxa antsa na waya no e lu kgama xa nunts taco al pastor noxa wanikan wilapa no pulaktim cabeza de res lanka xa wakax maknikani xa wakax na pina no wix na tamaway e xakg xakga wakax na talipina wix lanka mi olla wix na talipin lakn wakax xakgxakg na pupu nacha man no na chakgo na makutuy na laksuik na lakamaktiy xa liwan tuno kgalhi laktina na lhaway no xa liwan lanka palhk no na wiliy na wiliy no antsa Bano maria noxa wanikan porque al vapor manchu vapor xa lichama na machi man no na machichikgoy na makaan xa xkgalh na wili cho xalaklatat laklasasa chau na kgalhwilikan tina tina tiakan xa liwan nanuntsa na mixkiparakan lhatu makanikan xa cabeza de res man matsat tu lu kgama noxa nunts lhatu kgalhi ingrediente xa olor ejie uno xa kilhuma lo kgama xa nunts xakgxakga wakax noxa wanikan kgama noxa u ti lhalulan tawa tu tlakga takgalhi ingredientes kgama noxa nuntsa liway al vapor noxa lichama mano nan chakgo pus nawaya noxa na kgalhwanana lo kgamanoxa no xa na kgalhi tina na makapiniy silantro cho cebolla tina xukut mi salsa na makapinipat porque na kgama liwan noxa nunts wilapa no taco de carnita de tacos wanikan xa carnitas lu carnitas xa wanikan na xalaktina cho naskin para naskin xalak lakgtse kuesa lanka chau na mixkikan na lo kgam uxa chixa makchakan lan ka paxn xa makgnikan putim xa makanikgokan Putim kuan lha makganimak para na makganikan xlakan xa akg xtakgen putim laktina lhawamak lamka tina natalenkan na makankan lakchukumikan liwana no nacha man no na chakgo na matankiparakan no man na matankikan lakatun lakatunk tina na makankan no xalakstina lhawamak no na makankan na makanikan xl laxux na makanikan xchuchut laxux makanikan no laxux liku no kgama na wan tina noxa makgchikan ingrediente makanimaka no laurel lakgchikani este pimienta clavo tina noxa kamakgchikan kgolu lhawanani no na makankan limakchikani lhakgat lha kati makaan xa akgatin liku xachi no na nataktani xsabor man nuntsa noxa na laktina lhawakan lakatamaknukan min chau man nuntsa taan xcebolla tamapa xsilantro taama xukut tamapa noxpin na lukgama no xa nunts wilapa no tu wanikan barbacoa este maktim xa chi lhawakani xa na barbacoa wilinikannits xsalsa Este man no lhawakgokan xsalsa huajillo xa makanikan manino na makanikan huajillo makaniparakan no tina laurel este <noise> makanimak suakgakgonits noxa u man no na suakgakgokan makanikan noxa liwan na tapupu xa liwan kachiwa liwan xtilan o xa liwa paxn oxa liwa wakax na makanikan no witsa no min taco xa barbacoa xa wanikan nalu kgam natsa chin carnitas lhawakan lakchukumikan liwan akatunu mixkikan xatamakgchin palha katimixkiparakan xa tamakxchin pala lakaskin pus xa taco na lhawanikan <noise> lo kgama no xa nanunts este pulak tsama man tsama kalakgati lu lakgkgam na lhawaparakan no atsa latia no lhak pupaxkuan lhawaparakani no nunts